Sportga pul tikish qiziqarli bo'lishi mumkin, <hesitation> lekin u ma'sulyat bilan yondashilmasa moliyaviy va pisxiologik muammolarga olib kelishi aniq. Huquqiy va axloqiy jihatlarni ham hisobga olish juda muhim hisoblanadi.